E fomba famokarany gnamponga feo na adabo ho iay, da <hesitation> arakaraka fifia anazy koa, misy tekinika be mako izy io, raha io felatagna io samy mana gne, e fomba fipeny anazy raha mahazo e vohy tagna ary izy, mety mamôky feo akô maseseky zay, raha mahazo e ratsatana ary da ôtrany maragniranitry zay e feo mivoaka avy amignao.